أنا <hesitation> دكتورة تحاليل، <hesitation> أكيد أستمتع فيها الحمد لله، <hesitation> بالأخيرهذا كان حلمى وهذى مجال دراستى، <hesitation> أنا بحب الاننتيكال اصلاً، وإنه الف حمد وشكر إلك يارب، إنه وفقنى ووصلت لهذى المكانة، وصرت دكتورة بالأخير.